﻿wuti, ra'a, khiji, fudi, velthi maha masir lhalha kusilya, Jubb, boni wuti boni raa boni khiji boni valthi boni Maha boni masir boni ithaltha, bonikysiya, Jubbun raa, Jubburça khun wuti, Jubbun raa khin raa, gubbun raa khin khiji Jubbunraa khin hidi, Jubbun raa khin val thi, Jubbun raa khin maha, Jubbunraa khin masir Jubbünraa khìn lhalha, Jubbunraa khin kusiya, Jubbun khiji Jubbunkhiji khin wuti, Jubbenkhiji khin raa Jubbun khiji khin kuiji Jubbun khiji knın fudi Jubbun khiji khin valtthi, Jubbun khijikhin maha Jubbun khiji khin masir Jubbun kuiji khin chatka Jubbun kuiji khin kusiya, Jubbun fudi Jubbun fudi khinwuti Jubbunfudikhin raa, Jubbunfudi khin Ichiji Jubbun fudi khinfudi Jubbunfudiknin Valthhi, Jubbunfudikhin maha Jubbunfudi khin Masir Jubbun badikhin Chatka, Jubbunfudi kuin Kusiýa Jubbunvalthi, Jubbun valthikhin wuti Jubbun valthi khin ra'a, Jubbun väl thi khain khiji Jubbun valtic khin fudi, Jubbun valthi khin valthi Jubbun valthi khin maha, Jubbun valthì khìn masir Jubbun valthi khin Chacha, Jubbun valthi khin kusija Jubbun. ﻿Maha, Jubbun maha khin wuti, jubbun maha lehin raa, Jubbun maha khin khiji, Jubbun maha khinfudi Jubbun mahaji khin valthi, Jubbu mangi khin maha, Jubbun mahyli khin masir, Jubbun mahyi Khin Chalka Subbun manyi Khin Kusiya Jubbun masirkhin. Jubbün masir khin wuti Jubbun masir khih raa, Jubbun masir thin khi, Jubbun masir dain fucli, Jubbun masir khin valthi, Jubbun masir khin maha, Jubbun masir chin masir, Jubin masir khin Chalka, Jubbun masır khin kusiya, Jubbun Chalka, Jubbun Chachi khin wuti, Jubbun Gathikhin ra's Jubbunthathi khin kuiji, Jubbun Lhalkithin theli, Jubbun Lhathi khin valthi, Sulbun chachi khin maha, Jubbun Laalhi khin Masir, Jubbunchachi khin Chalks, Jubbun Chalhi khin kusiya, Jubbun kusiya Jubbun kusi khin with, Jublun kusi khin raa, Jubbun kusikhin khiji, Jubbun kusikuih fudi Jubbun kusi khin valthi, Jubbun kusi khin maha, Jubbun kusi khin masir, Jubbin kusi khin lhalka, fubbun kusi khin Kusiya dali wuti Dali wuti khin wuti dali wuti khin ra'a, dali witi khin fudi dali wuti khin valthi; dali wuti khin maha dali wutichin masir, dali wati khin thatha dali wutikhin kusiya, dali wati khindubb dali wuti khin jubbun wuti khin kusiya wuta daliwute Khin Julbun watikhin raa, dali wuti khin Jubbun wuti khin kloji, dali wuti khin jubbun rufi khin fudil dali wuti khin Jubbun wuti khin valthi.